אִילַא רְגַ׳עְתְ עְ׳יר אסְבּוּע לְלוּר אַוַּל חַאגַ'ה נְדִירְהַא، היא נְצַלַּח שִי, חַאגַ'ה נְדִמְת עְלִיהַא، יִמְכֶּן נְרְגַּע נְעְתַדֶר לִשִי חַד، נְרַאגַע קְרַאר חְדִיתו בִּסֻרְעַה، אוּ נְסְתַעְ׳ל פֻרְצַה מַא חְדִיתְיהַאש פְדַּאק לְוַקְת، וְאַקִּיד נְכוּן אַכְּתַר וְעִיַה בִּלְחַטַ׳את צְ׳׳עִירַה לִמַעְטִיתְהֻםְש קִימַה، אסְבּוּע משִי בְּזַאף، וּלַכִּן יְקְדֶּר יְבַּדֶּל בְּזַאף פַלְחַאדְ'ר דִיַאלִי.